له کبانو سره په اوبو کې مرغاوۍ، زاڼې، خرچنګونه، د ابو خرس، دولفین او نهنګ هم ژوند کوي. دریایي اسونه، دریايي خرپوښتک، میګو او چنګاښ هم په اوبو کې اوسېږي. ځیني نور ژوندي موجودات، لکه: صدف، مرجان او ځني بوټي یا نباتات چې څارویو غوندې دي په اوبو کې ژوند کوي.